Jini sanú bəg namə jibə-jiri kaí hah-san ak’ə-hini n ka-h dōd namí daun áʒəngha jiri kaí máng mpər nān t’əngh bo dwag a-khini jana-nsaní <noise> n fār abo khi-ni hurhwú hwūb rī amma kād bəg jini sanu̇ bəg namā jībə, nān t’əngh ayai bəg ri bəg ʒən ʒə wu aʒənu a khīni-wahn ri a wahn rəg tak wú bəg kini ma̍ng. Kùnúmān m’ēb nəngh ján kād mimī jiri-ha-hn, n ʒəm n rəg hūn hān jini sanú bəg námā jibə. Jinī sanú bəg námā jibə sanú á jak ī bād kú yī vunī, a danā yei í bād kú yī daun, a danā yeī bəg kú yí <hesitation> ghaú, adanā yei bəg bād kú yi manī, Adanā yei bəg bād kú yi shirí, a danā yei bəg bād kú yī aməri, a danā yei bəg bād kú aku̍, a danā yei bəg bād kú yī ntəī, sanú a ná barí ntaí bəg bād kú yi tani-a-shi-ī, a danā yei bəg bād kú yī sanú-a-sin sin, a danā yei bəg bād kú yī kēn’tan, sanú jibə a k’əb məri wānh bəg bād kú yī brí. Aké yai jini sanú jibə bā han̄ ri hūwūb səyeí í nak jiri yá a khini wānh rī nough-nough máng n p’eí bād kú ré máng jiri-kau máng bú bá hūwūb sə ké jibəro bəg rəg sa rəg kō a bō sanū kē ri. Bū dau̍n shí shirí səyeí – í yí sō a bəg rəg səb shí shirí yeí nəm – shi shin kú kō a bō sunú rī, sə ré nanəm bəg sanu-a-sin-sin, n ká sə ré na nəm bəg sanú akú, bəg ba shə bəg rəg sá rəg kō bō kinaú ba sə shə ri.